<hesitation> ma shumë kisha pas qef me nejt qut vonë se sa me u qu n’mengjes herët. Unë jom njeri i natës, kom qef me punu natën edhe kreativiteti, truni jem, qohen prej gjumit edhe dhezen n’kohën e natës kur krejt bota flen. Kshtuqe mes dyjave, 100% kisha nejt qut natën sa ma shumë edhe kisha flejt ditën sa ma gatë.